أتمنى لو كان عندي مهارة الطيران. لأنها تعطيني شعور بالحرية، وتقدر توصل لأماكن بعيده بسرعة. دايماً كنت أحلم أكون قادر أطالع للسما.